Fomba atako mba ampaharitry tongolo be ndreky tongolo ley oé voalohany maloha atao amign'ny toerana magnitsignitsy oatra amparitaka ambany kidôro izy mirantirantiny ambany kidoro na atao anaty panier na ahantokatogna ambony magnagno agnigny atao amign'ny tady.